أكبرر حدث أثر في حياتي هي <hesitation> ال- الإنتفاضه تاع فلسطين وهذاك <hesitation> محمد عوده، هذاك لي قتلوه ال- الصهاينه ف بالسلاح كان مدرق هو وابنو، قتلوه هو وابنو، هاذوك تاع غزه، هاذوك مزالو مأثرين فيا إلى يومنا هذا، وهاني مزلت مذكرهم وحامل البغض والغل ليهم إلى أ- أبعد الحدود.